Lallay nonnon dikka godɗo weltare nedɗo baako <inaudible> gama to a fewniti hoore maa den a waadan fewnude haa duna. Nonnon buri ai.